والله أنا كل ماهو كلاسيكي وجديم وايد حبه و وايد أعشجه أنا أنا بغرج بهذا الزمان الجديم الكلاسيكي ال- الأربعينات والخمسينيات هذا الزمن جديش هو روقان وهادي ومابه صخب الحاضر.